מ'זאל אפשווענקן די לינזן אין קאלט וואסער זיי צו רייניגן, מ'לייגט זיי אין א טאפ, מ'לייגט צו וואסער, מ'לייגט צו דריי מאל אזוי פיל וואסער וויפיל לינזן עס איז פארהאן, דערנאך צינדט מען אן די פלאם די וואסער זאל זיך קאכן פאר בערך צוואנציג צו דרייסיג מינוט ביז זיי זענען גענוג ווייעך, מ'קען צולייגן אביסל זאלץ אדער אנדערע געווירצן עס צו געבן א גוטע געשמאקע טעם.